Mahasamby hafa sakafo chimique ndraiky sakafo biologique zany: <hesitation> biologique i <hesitation> igny zany tena hoe naturel e, tsisy additif alimentaire regny <hesitation> de tsisy conservateur de igny zany mahasalama kokoa satria <hesitation> vitsivitsy le raha éliminen'ny vatan-tegna zany fa lafa iha mihina sakafo chimique igny zany maro be raha tsy ilain'ny vata nefa cumulé agnaty vata ao, de igny manahira vata mi-éliminer azy, de nefa le sakafo koa amin'io tsisy vitamine, tsy riche en vitamine loatsy le sakafo biologie- i chimique.